<hesitation> itwe Abakiga, omuhara yaakura baramubonera omushiija. Abashiija, abashiija bakuru; taata nabagyenzi beeye baaza okwe baka baka bakanywa bakashemererwa, ararugayo ayemerere agire ati mutabani wangye, muhara wangye ndenda ngu ashwegwe mutabani waawe. Hati baamara kuza bo barazaho babigambeho, baamara kubigambaho biije muuka iwe bariija bakugambire ngu orenda kuza kushwerwa owa mutabani wa Byasigaraho tihiine ekyokaakora, oriimuka, ba- bakore emikore, obugyenyi babukore, bareete ente bakutware oze kukoraki, oze kushwerwa, nikwe culture y'Abakiga eri, Abakiga nikwebatwireho baso. Omushiija taata niwe arareebera omwana omu- omu- omu- n'ondiijo mushiija mugyenzi we abareebere omuhara bamureebere omushiija aze kushwerwa, Nikirungi kiboniire ahabw'okugira ngu baraba baramanya ahoorikuza kushwerwa hakuba bari baraba baakundiine kandi n'baakare bakaba bakoraga emikago, bakora emikago, bakora obunywani, beeshandaga n'okweshandaga hati o- bakiza kuri baaza omu baara banywa bakashemererwa, omwe agira ati naakuha ente, ondiijo amugire ati naakuha ente ondiijo amugire ati naakuha muhara wangye, nikwe byabibaga bareeba ngu nibirungi, family ei yaazamu mbwenu eka ei yaazamu, eboniire, baragimanya, n'omwana arabaasa kushwegwa agiirireyo obusingye. <hesitation>